Maetɨ anoï mbɨɨru jetarupi, oïme anoï mokoi mbɨɨru, jare mopetï tenis, maetɨ aikua mbae marca kova, agua seyeɨpe oupitɨ jepɨra see rupi,